hoo woan duraani gargarbasii ann yedeen diniia diniin tuun amtaan akamaa biria naam duduun baree tokit jebiie waaq kadeet mal ishiin akan itaatinen inamaan woal fedee dininn duftee, barakaan duftee woan akanan tuun dansaa duub waq gudio abudeni woliin.